Embaga eyangye ndadenda ngu naandenda kukora embaga kugira ngu embonerere, nyine kujwara akatimba karungi aku buryomwe weena areeba akareeba ngu ee omukazi oriya yaajwire akatimba, nkagiraho keeki eboniire ey'abantu barabaasa kugira ngu mmm, oriya mukazi konka kandi yaakozire keeki, keeki ku yeeri nungi, ku baabagitimbire gye, abatimbi biine kutimba gye, ba maid bakaba baboneire bajwire gye kare n'owoorikugambirira embaga akagigambirira gye, n'ebi twatujwire tujwire gye nanga na abaabiijire kunyanjura nabo barareebeka gye n'ebi baabareesire birigye, egyo niyo mbaga yinoobiire ndenda nungi nkaanye erambonerera.